A mi a m'piazu tüti e dui, sun cuntent d'andé scuté la müzica opüra andé vardé për ezempi l'hockey si ën valle